Le tartarüghe a sun cite, al an 'na gröia düra, a së spostu lentament, a van ën letargo l'üvern e sai pa d'autre carateristiche